<hesitation> Ya Tu jamangku sekarang, <hesitation> atampeng, tu biasa kujama atampeng, biasa kusempro biasa e <hesitation> pacini teppo. <noise> Iyato katampang biasa, biasa te pitu ko ku katompang majama-jamani tu ku sempro, paccingi teppo atau bawa bang kujama jong. <hesitation> Pura to tangalo kumane tangalo kumane to tette mesa ku moni sula to. Masempro sempro jong to eh sula sula to talena kosong, purato eh. <hesitation> Purana majama to sule mako banua. <noise> Biasa pajamangku to e purasi sangallo, pura meto. <hesitation> ya tu ku bawaki roko na tampang eh <hesitation> <noise> biasa bawana bangkung, wai, sula bingkung, karena itu bingkung kupakai biasa, mapeberini sula matteppo. To bangkung kupakei anu <hesitation> paccingi teppo supaya mapaccing tena di ula sibawa balawo kande tu pare. <hesitation> tu wae kuiruki ko istirahat-istirahat ka. Iya bang tu ku jama sekarang mantampang. <noise>